Nindumire kanyamu kundu Fulani kundu Fulaniii kogoo wana mwana uyu wana ukindndethagia, wanani nimwitethiu. Na kwiragwa wana urege mutethua nwanginga uhorwe wi tethetie, mbere ya ugatethua. Kaguo. Nwanginya mbere wi thondeke. Warega kwi thondeka ukarumana irumi, iria itakanyitana. Now ciana ciakutondu niwa igire, uirumane, uringaringe maru, no niwe watumire kuringaringa mau maru nundu niwe werigirwe, ukiira, ukiona nirako ugatura wikari uguo. Koguo riria wi mwithi, ithondekere maisa maku, mau ukaria ruyi ciana ino winacio, cienda kukagutethia niikagutethia. Wana mwana ucio twa lazima akorwe ati nwangurere. Wanani anga ndigirirwe gukowa ng- ngikura Ni ta raara waku Ugiuka, kamuthee niata Aargh, umuthi uca gakiri kau wanae mwari uthii ukiricaga. Itondu kuriragwa utethagua witethetie <noise> Kuuma vau. ng’ombe yakwa ikiria ngoca kivati. ngithambia rwaga. ngioca maingivaii tumaii. ngirugurira tumaii ngambiriria kuthambia rwaga. Ngithambia niguo ng’ombe iyoikorwe ii vandu vatheru. Ngithaambia ngitiga ng’ombe iyo niyekatia kuumavau riu ninarikania na kwa ng’ombe. Ngiuma vau ngicoka nuakirire nimuthondeku kanyamu niingikunda. Koguo ngikunda gacai. Nariia gacai ngithie ngioca iria ngamire. Ndirira vandukwiandu matwocagira navau njirari. Ngithie. ngioca ndoo yakwa ngivira baraparari. Mundu wa ina agauka nomdu agauka thha imwe na nuthu vau uguo. Iria rikinathie. Nenda iria ngicoka <noise> already kwa ng’ombe nindikanirie kwa kurithi kuma vau ngiuka ngira madam nu tondu ng’ombe nindiuii ndutige nivure kuria nthiesaga. Ngiuma vau. ngithe varavaran ngioca pikipiki. Ngivura gwaka weru kurima. Kwivura gwaka weru ii. ng’ombe already nindikanine nayo va kuria. Ngirima ngirima ngirima ngirima ngirima. Nimaga nginya thaa ikumi na imwe. Gusimba na oma na kivanga kuvyeka kuo kulima kuruta wira mugundari ngisoka kivwai nwa nginya make sure that nauma na kuo mugundari nwa nginya ngorwe na time cia kuratia ria ruriangombe ikaria na kou niari mugundari nimusaree fulio fulani njoke njaria tuk tuk kaaa pickue vau inguire ria riria ngulimaga na kau mugundari ilete mucii kuleta mweri nwa nginya ndemange ria kurala ikiria atuku kaguo nauma mugundari kivwa natemangira kivwai njoke mugundari ninalima nakinya mucii nathondeka riria ni ikaria rucio koroko usio muthenya ukina thira.